Intuitsioonil um iks tähtsä roll, et pall'oq sääntseq otsusõq siski ommaq intuitsiooni vai tundõ perrä tettüq. Ma esiki olõ sääne, kiä tege peris pall'o tundõ perrä.